<hesitation> Le tiako zegny an de mijery fampisehoana, <hesitation> ny itiavako mijery fampisehoana, misy famoahana talenta sy zavatra vaovao zany akeo an, mety, <hesitation> mety mitondra zavatra tsara ho anahy igny zavatra asehon'olona akeo igny na hoe fananarana.